באש תכתב רסאלת שכר זווינה, חצכ תבּדא בתחִית אלשח'ץ ותשרח עלאש כתשכּרו, תסתעמל כלאמת בּסיטה וּמאלקלבּ, ותשכּר עלא אלחאג'ה לדארהא ליק, סוא כּתכון סעדה, הדיה ולא לחְד'ה זווינה, ופלאכּ'יר תסאליה بكلمات דאפיה ותתמנא עליה ע'יר אלח'יר.